إينا شخصيا من الأشخاص اللي يفضلو الرسائل النصيه علاش؟ <hesitation> خاطر تعطيني الوقت <hesitation> باش نعبر على روحي بطريقه مرتبه، باش انظم أفكاري و انظم حروفي و نوصل رسالتي وديما تلقى الإجابه وقت اللي الشخص عندو وقت هذاكا هو الوقت المناسب باش تكتب وباش يستمع ليك هو.